أفضل الوقت، لإن المال ممكن يتجمع في وقت قصير. لكن الوقت محدود ما يتعوض. بالتالي استغلاله بالشكل الصحيح أهم. ترى الوقت وقت، مثل السيف. أما المال فعادي ممكن إنك توفره وتجمعه.